إيه الثقة تكون في نفس -في نفس أو في الآخرين، أما الإيمان حاجة أعمق، مرتبطة بالمبادئ والقيم الخاصة بكل إنسان إن أنا أكون واثقة فيك، غير إني أنا أكون مآمنة بيك، يعني <hesitation> يعتبر نفس الشيء مقارب لبعض.